Le fanabeazagna magnana anjaraasa maventy be am' fiarahamony satria voalohany izy malôha ma- marobe fagnanarana azo avy akany fa raha, raha ohatra tsy vôandrana mba hely zegny tsy sahy magnano raha tiana atao de tsisy raha hanjary zegny fiarahamony de faharoa koa izy magnomagna le hoavin'- hoavy satria agny anao mianatra, magnino de igny zegny le <hesitation> tsy voatery hiasa tany fogna anao fa afaka mamôrogno asanao le manoka.